في مرة أثناء العواصف <hesitation> جرفت سفينة غامضة الى الشاطئ، وكانت السفينة قديمة مغطاه بالطحالب، وفيها أضواء غريبة كثيرة، والفضول جمع <hesitation> الشباب <hesitation> أنهم يقتربوا منها ولما دخلوا اكتشفوا <hesitation> كنوز وأسرار عجيبة، و- وناداهم صوت خفيف اتضح أنه روح قبطان السفينة يطلب مساعدتهم لتحريره من اللعنة قديمة، وقرروا مساعدته وبدأوا رحلة كلها مغامرات.